هي الطيران أفضل لأنك ما تضطر تقعد في الزحمة والسيارات ما تتحرك. امبدال ما تقعد في الزحمة تقدر بس تطير إلى بيتكم و ما تتعب روحك وانته عالق يعني في نص الشارع لمدة ساعات طويلة. الاختفاء هذا بس الجهال يستانسون عليه، اذا انته كبير ما ينفع اليك انك تختفي.